لو سألتني هذا السؤال أكيد بختار أتحكم في أحلامي، ليش؟ لأن أحلامي ملكي أنا وأجدر أشكلها زي ما أبي وكمان أستفيد منها، أحلام الناس ملكهم وشأنهم هما أنا مالي دخل فيها وما أبغى أتدخل فيها، لكن أحلامي أنا حر فيها أسوي فيها اللي أبيه.